Tud kod ae tan eian en bangid ta ukir ke komo. Wida gon tan eian doma juka surusa en tud ta togosa uki elton kiyeda nouge la kofedo. Awoe nogila en wild wida agi entan lag ougnei entani aseka hussa komu wida gon meskosa husoso goin nouge en tuo la girido aba min dari odor gasie ka fa elir ken gaselo batarego. Wida a engir tangi ming fa eli kubd eka elo aba en kubd hidona hido ayga fa eguie aye fa en kobod ta galirosa fa asika en nougi elton fala dafir eague wida ein kobid toue galirosa en kobid galen nanga komo twali tan eain kir taka en nouge elton osue